Otshilombwelwa nima ndalongwa nenge otshilongwa nda lombwelwa ndikale handi longitha monkalamwenyo handje miinima ayishe mbi tandi ningi, otshi popiwa mayele nenge nanditye eyele tumbulo shaashi omayele, oshino kutya keshe ike shi toningi, miinima ayishe mbi toningi, keshe ike shoka to ningile omuntu omukweni owuna oku kala tango hwiitula meenkaku, motshike meempadhi dhe kutya. ngeenge omuntu ngu ondemu ningile shi, ota kala uuvite ngiini, nge ohe tetshi ningilendje ngaye, ngeenge ongaye tandi ningilwa shi komuntu ngu, otatshi uvithandje ngiini, ano otandi kala nduuvite ngiini, ano twiitula meempadhi dhe, ano shino otsha ninga tshike otsha kwathelandje olundji oku kalekapo ekwatathano naantu mba yo pungaye lili nawa shaashi iho adha naana olundji ndili momakuyu nguto, nenge moma lugodhi naantu molwa iinima mbi iitshona, alushe ohandi handi ohandi kwata thana naantu nuuyuki notshili, pooma pena ombili ndele neyinekelo. Nande ohandi hi pooma. ondoole oku thiga alushe aantu taya imemesha, ndoole oku yolitha aantu keshe pamwe, kutya otehi mositola <hesitation> omeme mba yeli pomatshina naamba taya kwathele meelaka mwiya ondina okuthiga, to popi naantu lela ndele to thigi taya imemesha, kutya ne ino mbumbwa tsha otshike, ekwatho kuhe oho thigi ngaa wemu lombwela ngaa tsha tatshi muuvitha nawa. nande owa ningi ngaa omatshetsho nahe nenge tomu kundu, iinima mbyo, nande ngula omwaka pingathana nahe, gumwe iteku dhimbulukwa maala olundji opena otshike, okampito ngaa ho kutya omuntu nguno ondemu monene okwa yolithandje omuntu gombili iinima mbyo, nenge to piti ngaa, ngashi ne motshike, motshoolelwa shi tsho meesitola dhi nande ino pumbwa ekwatho, uuna wu wete wuli mo nawa mondjato oto kutha ngaa nande oka- oka- okandini kotshike, konamunate ho coke, to landele aantu mba yeli pomatshina mbo, toti tambuleni ya holike otshike, eshulilo tshiwike olyo ndo, aantu yii enjoying ya kale metitano lyawo nawa, ano okukala wuna ekwatathano ndono ewanawa naantu holongo iilonga yuuyuki niilonga yotshili, otatshi ku kwathele wo nande owaka pumbwa <hesitation> otshike, ekwatho lyatsha komesho nande owuna ngaa ohauto twaadhikwa wuli po- po pate mpono etayi yela lya tsuwa ndele kwali wu namo etayela ndiya lyatshike, etayi yela ndiya ekwawo lyoku tulako. otayeku otaya vulu okuku thikamena kutya omuntu nguno ondafa ndimutshi nguno itaa ndimu kwathele, nolundji kalung oheku tula ike po- po- ponkatu mpoo nande omuntu kekutshi, nande kuna shi kwali, nande kuna shi wemu ningila monkalamwenyo he, shaa ike hokwathele aantu ye oyendji nangweye uuna toka pumbwa ekwatho oteku pe aantu ye yeku kwathele, otsho tshina oku kala ngaa.